هل تفضل العمل خمسة أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات، أم يوم واحد كل أسبوع لمدة خمس عشرة ساعةً؟ ولماذا؟ بفضل أشتغل خمسة أيام لثلاث ساعات لأنه العمل على فترات قصيرة يعطيك فرصة للراحة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية وبكذا تقدر تستمتع بكل يوم وتكون فعال بدون ما تتعب جسمك أو عقلك بشكل كبير